Regny karazana stylo fangamboaragna sarisary hitanao ôlo magnano sarisary amin'ny sisindalagna regny <hesitation> raha zany kôfa hagnano portrait bôka tian'i zareo vahiny regny mampiasa zany stylo fagnanaovagna sary regny, de kôfa hagnano sarin'ôlogno <hesitation> hagnano regny sary somary sarotsarotra ata regny mampiasa raha zany karazagny.